Ha leuru nii miɗon vurta yasi meyaha shago soorugo kareji nde ɗiɗi bo kala nde mi yahifuu miɗon waɗa bana minti shappanɗe tati yahugo shappanɗe nai